Pues de que ambaj arangu leaj omeaj saran ñipelan ajchenllow, ayacuw pues mbaj, kandiel, ayakuw narush, ayakuw puran, ayakuw showalley akuej par parmakult liw mi familiw allakuw nitiel altiel ayac chocolot altiel ayac hasta e <hesitation> ajkult mi famil pa pamapey ajchin llow atatuan aran garan ñisock navida apey ñipelan olonok lad ma- manchiek mi famil odtiw jun arangu aranguw cen jun ayaku ajñe sock pino, ayaku regal, atatuan wesh arangu meawan ajguey pues altiel ñipelan pues amangaley san vicen, angal showalley akuej par mi lagush not ñiatmum umal ñat angaluw duls, angaluw ñosot este cerveza, angaluw showalley showalley akuej parma parma mojchiw mi familiw mojchij mi kos montaj mi koj monshuey. Mi chijk, mi mam, mi tet, mi nchuey y pues meawan ajguey aran para que ñipelan pues aj andiem ma- ma- monguech najñe ñat entonce pues akanchich mi famil parma parmajleck kiw najñe atatuan pues aranguw aj mi sock leaj omeats aran wesh wesh este ien anok piran ajku <hesitation> e ajku monguich lad este mi lagush not monguich kej <hesitation> angaluw pelota, angaluw showalley at sojaran ukuej monguich parleaj mumeajts saran nüt kej y pues par <noise> majmekiw najñe jaju monguich maj- majlekiw alek y atatuan aran garan aj nüt ñusock nangaj nüt ñi-ñipelan gumot oñi ñi-ñipelan pues a veces este a- atuan ütianaj makiej mi famil ambuw kiw impojts an- andoj piran mumeraj ñusock cristo y meawan ajguey aranguw ñipelan ñi de kier kiambaj iyac atatúan pues altiel ñipelan ima. Imagañow pues am amajaw mi famil, par magañow magañowu omagul marangu mashushulair y pues atokey a mongochiw cada lagusnüt nin atoch par marangu